मै हुइनाते मेलमेलके खानाक परिकार, मेलमेलके रेसिपि बनाइ नाइ जनतुँ । मुल जौन जनतुँ ओम्‍ने महका फेकुन मै मजसतिति पकाइ जन्‍ना चिझ मोहके घरि घरि नाइ पकास लगता । अब ओहका कारण का हे मोहकेत उइसन पता ना हे मुल अब उहि उहि चिझ काचिकहतियाँ पकैनाति फेकुन मोहके नयाँ रेसिपि पकैना रहर जेदा लगता । काहिककि ओहके ति नयाँ सिखाइ हुइता, नयाँ रेसिपि बनैना तौरतरिका पता हुइता, साथमे नयाँ चिझ खाइ फेकुन मिलता तहिमारे सायत मोहके नयाँ रेसिपि पकैना जेदा मन परता । पुराने रेसिपि पकैना तौरतरिका ओहके घरि घरि दोहरैना तिति फेकुन मोहके नयाँ रेसिपि पकैना तरिका मन परता । खासमे सिखाइके तहनि होइ सिकता उहिमारे अब मोहके यि मेलेके मन परता केहे खोजल है । अब यि दुनियाँमे मेलमेलके परिकार हे, मेलमेलके रेसिपि हैं नै । अब उ भित्तरके फेकुन नयाँ नयाँ ओहके सिख्‍ना रहरभर लागजिता मनमे यनिकि अब सिख्‍बो कहलेतिति प्रयास करबो आझ नाइ बनि, काल्ह नाइ बनि, पँरौंक नाइ बनि । कुइ ना कुइ दिन ते नयाँ रेसिपि फेकुन बने सिकि । अब प्रयासे नाइ करब, उ चिझ बनैना कोसिसे नाइ करब, आउ उहि पुराने रेसिपि ओहके घरि घरि पकाइल करब कहलेतिति नयाँ कब सिखब उहि सब सोंचके मोहके जेदा तरह नयाँ रेसिपि बनैना रहर लगता ।